La̱ ga̱ zem nie gurum yan da ga̱fe gun nde ga̱shak, la ga̱ na gurum a ga̱ tang kwal ba ni ga̱ tang bi nda̱ kwalak ba lar na ga̱ tong tal ga̱ tong shin ko mma̱ nda̱ ga̱, tong yabe ga̱, hen la̱ na ni, hen tong yong ni nnie ga̱ fe ni nde duk nɗa hen kong ga̱fe ni nde duk nda̱ har <hesitation> muop na ni, ni nde kuma muop deni nie ga̱fe ni ga̱ wel ba, ni wel ga̱en nda̱gurum ba tiak muk denzoom ga̱ bi hanga̱l de ga̱ soom, ni nde i. Ga̱n nde nda̱ gurum gurum pet ta ga̱, bi ga̱ sa too hen la̱ na a gurum hok hen tong tal ni de ma̱ muen i npue sem nie ga̱ fe hen shie sak Ade ma̱nda na̱ muop pen kwalhok, muop tong yin la̱ ga̱ kat gurum ga̱fe ni ga̱ wel nda̱ ga̱ ba ga̱ ga̱ wel nda̱ ni ba, tal ni de gu de i ga̱ shak de gu muen i ga̱shak da̱ gu map pe ga̱ de given i ga̱ muan i wei nga̱ bi pa̱na̱, nga̱ bi pa̱na̱ nie ga̱fe a hali ga̱ nin ga̱ ta̱ ga̱ waar ga̱ demen nga̱ na gurum, la̱ ga̱ a ga̱ shin bi ga̱ demen, gurum ontal ga̱, la̱ ga̱ a ga̱ shin bi ga̱ nian gurum tong zem tal ga̱ ba la̱ ga̱ shin ga̱ demen ga biga̱fe ga̱shin gurum tong da̱ tal ga̱. Kuma nda̱n hen ga̱ wel da̱n nda̱ gurum ba bi ga̱ sa too hen la̱ na gurum ga̱ demen ga̱fe ni ga̱ wel ba hen tal ni ɗe ko nma̱ ga ma̱ani a ntiat sa da ya wel hen ga̱ wel da̱n nda̱ gurum